Kengurularning o'ziga xos xususiyatlardan biri, bu ularning ko'rinishida. Ya'ni ular odatda sakrab yurishadi. Bundan tashqari, qorinlarini old qismida xaltachasi bo'ladi. U yerda o'z bolasini katta qiladi. Va kengurular-katta kengurular judayam bahaybat ko'rinadi, lekin ularning bolalari tug'ilganida atigi uch sm bo'ladi. Bundan tashqari, kengurular sahroda yashashadi-yashashga moslashgan ya'ni, suvga-suv ichmasdan yurishga chidamliliklari uchun.